Anisan'ny laoka tsara ny hena, tsotra ny fomba fitahirizana hena hampaharitra azy. Alainao ny vilany tanimanga de alainao ny vongan-tsaribao asiana sira iny hena mivaingana iny de atsofoka ao anaty vilany tanimanga de alevina any ambanin'ny tany. Arakarak'zay taona itiavanao anazy ao no akanao anazy iny.